Gwanzeng ezen je worri bhaz azin eyeng eto bhazina hezi efoi efoi ora hesinaezin enahibenee era eme bheven a osi efi bha ame oma ora efoi o ekandem ora eze ja oja ohanan je ame ayeng ani o ora ezinaze aje eme kasen kazen ekar ikpa o ekar bhenene vene ekaor ithum ora obo athom ekandem o ehubehub ora hezinazin aje eme ere eme bhoven ezezia ara kpa kpam nre nto ora egbee erasu ora re a bhatha oyom ara bhathangai ji ora ebub ma eme ezin efoi ekandem ara izen idudu bho Nja na ji rehon hanzeo. Izen itha ja bhoa re ora izen ja anum nzeng ji ima hezina hezin enub eme bhoven osi afe hezina ezin ezezia hezin ohahan masa ame hobhar rehor roban oroban oru ora nyen kwa osine osine hora nzia ovoi ahar ehubho bhazinazin nta gwe asa kubho ayeng hozua kwere mma ara agubhe bhi asa ahar je